هو مبدأيا كده لازم تظبط المنبه ولازم تبعده عنك على اد ما تقدر عشان متفصلوش <hesitation> وكمان لازم يعني لازم تخلي باباك يصحيك من النوم قبل ماتروح الشغل قبل ما هو يروح الشغل وأكيد طبعا طبعا لازم تنام بدري ولما تصحى حاول كده تغسل وشك بشوية مايه كتير عشان خاطر تفوق وكمان متقعدش على السرير.